ପୈଂଟ ସୋଠୀକ ଭାଵରେ ଇସ୍ତିରୀ କରେଵା ପାଇଂ ପ୍ରଥମେ। ଯହାଁ କୋ ଵିତର ପଟେ ଉଲ୍ଟାନତୋ ପୋକେଟ ଏବଂଗ ସୀମ। ଇସ୍ତରୀ କରୀ ପରେ ଫ୍ଲାଈ ଵେସ୍ଟ ବୈଂଟ ଏବଂଗ ପୈଂଟ। ଲେଗସ ଵୋ ଭଲୋ ହାଁଗେ ଇସ୍ତରୀ କରନତୋ ଯହାଁ ପରେ। ପୈଂଟ କୋ ସୋଠୀକ ଦିଗରେ ଫେରାଈ ପରେ ଫ୍ଲାଈ। ଵେସ୍ତ ବୈଂଟ କୋ ସୋଠୀକ ଦିଗରେ ଫେରାଈ।